लसुनलै प्याजलाइलै लामा समयसम्म टिकुनाकी लेखा सवहै पैल्ली तै लाई खेतवठे उखाल्यापाछा तै मा भया माटो सबै निकाल्लु पड्‌यो । माटो निकाल्या पाछा तैमा भया अनावश्यक खालका पात हुनान, तिनलाई लै काट्टु पड्‌यो तन काट्या प्याजका झुणा बनाइवटि, लसुन का झुणा बनाइवटि आगो वाल्या ठौर मन्तिर सुख्खा हावा औन्या ठौर राख्द्‌या चलन छ।